විවිධ වර්ගයේ ඇඳුම් <hesitation> අපිට දක්නට ලැබෙනවා. ඒ අතර <hesitation> සරම <hesitation> කමිසය <hesitation> කලිසම <hesitation> ඩෙනිම් කලිසම <hesitation> සාය <hesitation> හැට්ටය <hesitation> ඔසරිය <hesitation> සාරිය <hesitation> ගවුම <hesitation> ඔය වගේ විවිධාකාරයේ ඇඳුම් වර්ග <hesitation> අපිට දකින්නට පුළුවන්. එතකොට <hesitation> දැන් <hesitation> යම් යම් විවිධ අවස්ථා වල <hesitation> විවිධ ඇඳුම් <hesitation> අපි තෝරා ගන්නවා ඒ අවස්ථාවට අනුරූපව <hesitation> අපි <hesitation> අඳින්නේ මෙන්න මේ ඇඳුමයි කියලා. දැන් <hesitation> විවාහ මංගල උත්සවයකදී <hesitation> අපි අඳින විදිය වෙනස්. එතකොට අවමංගල්‍ය උත්සවයකදී අපි අඳින විදිය වෙනස්. එතකොට <hesitation> අවමංගල්‍ය උත්සවයකදී <hesitation> අපි අඳින විදිය වෙනස්. එතකොට පූජා භූමියකට යනකොට <hesitation> පන්සලකට <hesitation> වගේ යනකොට <hesitation> අපි අඳින විදිය වෙනස්. නැත්නම් <hesitation> ක්‍රිස්තියානි පල්ලියකට <hesitation> අපි යනකොට ඒ අඳින විදිය වෙනස්. ඉතින් විවිධ ඇඳුම් වර්ග <hesitation> රාශියක් <hesitation> තියෙනවා. <hesitation> ඒ ඒ අවස්ථාවලට අනුකූලව <hesitation> අනුරූපව <hesitation> අපි ඇඳුම් <hesitation> තෝරාගෙන අපි <hesitation> ඒ ඇඳුම් <hesitation> අඳින්නට වගබලා ගත යුතුයි.